Ha nani martillo nadixhi já <hesitation> un <hesitation> kivi iin- iin <hesitation> ká-kanindó'o nré kudinnró já <hesitation> ndo iin iin clavo, iin kavandó iin iin iin no noyendó ditá a iin nó kuchendó ná konó kaninró ni iin martillo.